बिरल़ा अपणां मालिक ते स्नेह अर अपणूं प्यार कमण्यें दिखौंदन, यो मैं आपते बतौंदू। सि हमेशा क्या करला कि घौर में आपा पैथर पैथर चलला। अर आपसे बात कनौ ते कभि कभि सि म्याऊं म्याऊं जन आवाज भी निकालदन छिन। सबसे खास बात क्या ह्वोंदि बिरल़े, सि मुन से जब आपते टकरौंदन, जब सि अपणूं मुन आपका मुन दगणि टकरौंदन, येकु मतलब यो ह्वंद कि स्वो अभि बहुत ज्यादा स्नेह का मूड मां चि। भौत ज्यादा लाड-प्यार का मूड मां चि। त यमणें बिरल़ा जो चि अपणूं स्नेह दिखौंदन अपणा मालिक ते।